Tuu olõnõs jälki väega tujost. Vahepääl tahasi määnestki kummikommi ja vahepääl tahasi määnestki soolakõrsikut näütüses. Tuu <hesitation> olõnõs pääväst, et kas tahtaq soolast vai makõt.